Ha albatta qizil uchun bu qizil atirgul. Apelsin rangi uchun marigold, sariq uchun kungaboqar, yashil uchun yashil arhideya, moviy uchun moviy qo'ng'iroq gul, indiko svet rangi uchun iris, binafsha rang uchun binafsha gul ya'ni vola.